Pues grateramar xamarteriraꞌ este bilimbín zierraꞌramarriꞌti raman bazonguenguikrə masyiera malanlira marteran marteranma para xoteran mayantub zidinigoroꞌ. tesibuezə kebazenera masbuenguyikuk tianmarolinmaꞌ.